Ma ei saaq üteldäq, et ma tuud tiiä. Ma saa õnnõ arvadaq. Ja ma arva, et tuu om kuiki niimuudu, et <hesitation> lülitiga sa võtat määntsegi niguq katkestusõ vahelt ärq ja sis päses eelektrivuul sinnäq palamaminevä as'a manoq.